Komponen utama neme oto mai so na lobek esa te oto alat yang nai mata fo an bisa tao na oto nasoda so na, ndia mesin a, transmisi, mesin pengereman, suspensi, no sistem kelistrikan. Mesin na fen bebe'i balkaik, sistem pengereman a tao nan bisa lai-ai do fa-fa, ma sistem kelistrikan na, an tao na basa mesin na lasoda.